Ipfuri iteba irhɛ mi izim ucharti umum ki izi chartt uzu unya yede kurkpi umgɔ aka azarha mɔ umum nggɛ umum iba inba idika abimɛn kɛ wede num umum igɔ unum bgge unum adɛɛ ba ubingha mɔ ba omɛ ka hwa ubinmbɔ kuwu binkugha mɔ na inang ha deke ijuɛ umɛn ki zi ba ubingha. kuse umbɔ ashabi ishadɔn na apfurh bɔi nggu ishadɔn na akai umasa duk ishadɔm ba ubin. kuse ba atsei ba ubin mɔ ba abɛrh ungo inyaɔ ba ikar ikar iyiryɛ umbɔ ka ishiba anegwar seiru ingimine ungo uba ubango ungo uba utɔng uzu itsi abimbɔ ba ikaryɛ umbɔ aka igɔr gɛ ngaya umɛn ki izi itsi mɔ gɛ umbɔ agɔm angɔm umɛn ki zi itsi umɛn iki idze ka abi izi idozwe umbo isarhe arherhe num umbɔ aku puuicup ba gbanga umɛn domin baa moto kusei mɔ saide abin ka afu ashike mɔ nu uteu ha so umɛn ki izi itsi umbɔ apfurha umɛn isha idɔnaama ijuɛ umbi atai ijuɛ ra abɔrhe ba atsei Umbɔ ani ivi. udzɛpa nggu use bin ubina ku baauimbɔ udzɛpa ungo inyaɔ udzɛpa uku ahai zhai ama si wea atsei isi ihwɛng ani iku use bina ani ibfur dom akoi iri akɔ ubina nakɔɔ umbɔ ani ivi udzɛpa ngguna unga unga atsu unga awuri inyaka atsei umɛn igha ni mani iso itsi mɛn arherhu num indɔsa umbɔ izi izi inya aya kirakɛ umbɔ ka agɔr gɛ iya kize atang atsura atsurunga ma umbo aka na iri kpɔrukpɔ na atsi anu mɔ na adze ko wende ivang dze. ni ikore itsermbɔ umɛn izi zi itsi ni indzeka iba iba idzeki mɔ ha iba iba itɔng izi ujeruse tem umen ki indze nu uteu ha izi itsi maiduguri maiduguria baa biu dege iboo sai iboo ungo uburh ijarango iboo itsi itongge mɔ ungo iya itsim ijerango nggu iboo mɔ na ananga ha umɛn ki izi itsi umbɔ gɛ <hesitation> menena itsi tsumen una geria nggu chart Umɛn ki izi itsi mɔ unuma utsuma ka fina umɛn inbee anang akirakɛ umɛn ki irha umɛn izi itsi ni iya utsa wɔɔ iya upasto wɔɔ izi irha utsa ha unga akora mɛn ubingha umɛn ibee izi isurh amɛ umbo agɔ gɛ ba yende umɛn ki indze isurh amɛ akoi ibvi irhɛrhɛangge domin uwura ananga gɛ <hesitation> awu ughɛi mɔ na ananga ba ubin kuze mɔ umbɔ gɛ umɛn ɛh. ingba iwei si izi mɛn anang. ga mena bɛ inbee izi awiyanga ma baa dama ngayi ikɛ ba ubingh utsa ha umɛn ki izi itsisa mɔ nu unga pasto ha unga asha umɛn ubingha umɛn igha unba izi ujeruselem izi icisa umbɔ age umɛn icisa ra abi kaze abi akirakɛ akawuruingu ibɛn na amɛnamɛn gaskiya umɛn iki izi icisamɔ ki izi cisa umum igumum idɔɔngamɛn na amɛnamum igumum ibɛn ba uzurhu baa bini uzu uku atorhango utim maa <hesitation> satiya nying mɔ baa bin baa arhim baa bin mɔ umɛn ki izi nu ugroupamɛn nu uzarha mɛn umɛn ki iza rha izi itsi umbɔ adzaa umɛn ko ungamɔ nggu ubanga umbɔ ai idzaambɔ ungo uki unbango ungo uku uzi utsuri Na adeyiwa yenda kpurkpi ungo ku uzu utsuri uman itsuri nggu ubin. kpurkpi umbɔ aka ni iyis ugɛ computer umɛn ni itsuri ru u computer ha ucomputer ri idumɛn umɛn ni itsuri nggu ubin kpurkpi ura umbɔ ani imore ura atsuri umɛn izi itsuri itsi mɔ ni irha ungo udze uzi usorhi iyorngo nu uba ngo ko ungamɔ nggu uba nga nu anang inungo gaskiya yede umbɔ aka ayei umɛn mɔ umum igu ibɛn yede umbɔ umum igu ibɛn yede umbo aka akore angguna mɛn umum igu ibɛn umbɔ agɛ abi akirake aka awuri idɔngamɛn akoi idɔngamɛn abi akirake umɛn umbo aka agu ibɛn akoi igu ibɛn umɛn igu ma kama gɛ umɛn isi bvui ipfuri inbamɛn abimɛn gabadiya domin igu ibɛn umɛn ki igu domin umbɔ adzaa umɛn ivanga igha ubinghamɛn idiki itaar nu unuma umɛn ba ki izi cisa igha awurn unkekani indze ra ananga umɛn ki irha izi idzi izi itsu ukpe umɛn iba ki itsu kpe ni indzemɛn umɛn ki yare rɔ sai nu urɛɛka umbo abvui aku. na umɛn ka bara anang kirakɛ umɛn ki irha umɛn ki irha mɔ ha mani ki indɛikɛi ibvui igha ingbarashe nggu uzarha mɛn haka umɛn igumɛn pibɛn yede umɛn iki ingu ibɛn mɔ ha umbɔ aka agɔr agɛ abi ki ungwɛ num Umɛn ki ingu ibɛn gaskiya akoi igu ibɛna mɔ akoi ungo usi iguɔ ubin si iguɔ ighɛnga <hesitation> akoi ighaenga ame ungo utsim abin ighaɛngango ko ungo utsim umaa <hesitation> ubina baa ubin kpurkpi ungo ku ugu umɛn igu ibɛn mɔ karharha kama gɛ umɛn si bvui ipfuri ibibamɛn na abi domin igu ibɛn umɛn ki igu da yede umbɔ ka yeimɛn umɛn igu ibɛn mɔ karharha ubina kutsu umɛn gɛ umɛn igu ibɛn ananga dɔdɔngake ananga baa uzurha ananga baa arhim ko ikar ki saki igbangga mɔ ko kuwa si igbangge baa ubin kpurkpi umɛn ki nya mɔ sedei umɛn izi inya. usin kpɔrukpɔ umbɔ ka agbisha usi ha umbɔ akore kama ge tang atsura atang atsura ashe umbɔ aden adoi ubinghambɔ ungo inyaɔ ayabambɔ ayabambɔ awu wekeke ungo inyaɔ u binwɛrɛ uto matormbɔ awea ko sesina abvur ibvuhumbɔ awekeke duk yede umɛn ki izi isei mɔ gaskiya umɛn igu ibɛn kama gɛɛ umɛn si bvui ipfuri inbamɛn ubina anang ha yede umbɔ aka agɔr gɛ anang umbɔ aka amar uyesu anang kirka abikadɔsa kishoo nu upfunga umɛn izi ikɔng mɔ Umɛn igu ibɛn karharha kama gɛ umɛn si ibvui ipfuri ingbamɛn ananga akoi idɔng amɛn akoi igu ibɛn akoi sebina umbɔ aba aden ubingha go sai ubingo uku zu usɛng nu ugha kuri kɛi umbɔ aka akora umɛn adoyi wambɔ umɛn agɛ niba ikorumɛn <hesitation> ki rhɛrhɛ nggu ubingha umbɔ ka adena umɛn unera aba abee igha unga adzeba mɛmɔ yede unga ke igha na mana abore ama niba utsu ubingha kpɔ unang kp ikerngo ungo uzu ugha ru uyesu dene umbɔ sibemumbɔ ananga ko adzeinu umbɔ aka isaka adzaa unying ungo ubee igha atɔɔ ai bɔtungo ungo ubee igha usɔkka ai bɔtungo amenu umɛn ungo uba ughaɔ atɔɔ ko usɔ kka awu irharha ama nyinyango cɛ akoi ubina ma umbɔ ka adesa ki irhɛirhɛ abina ki rhɛrhɛ ubinngo koki rhɛirhɛ mɔ ungo ubee itai abɛrh ungo utai ama ubin kpurkpi kutsu umum si igumum ibɛn ijuɛmbɔ ashaba ru ura ura kpurkpi umbɔ kagɛ ura <hesitation> ubin wɛrɛ uwu anasara mi si igha uba shabu ubngh unga di kpura ku cɛɛ ngge ha itsu si igu mum ibɛn ijuɛ mbɔ Si igumum ibɛn ubinghambɔ kpoɔ mɔ ungo uba ubemɔ ungo utai ayɛrhe kpeku nu udzekɔ nu utoi ayɛrhengo nu udze kɔ ungo ubee ko sebina umbo aden nu ute. bura udedetakpɔ riminɛ ungo uzu utsu ubinngo itsu ugha ungo usutɔ bure ama kade umɛn ikorumɛn amɛn katarha mɔ amɛna katarha nako ungo uzu utsu ubingha rhɛrhɛkpɔ ba inden na gaba ungo manu si igha maango unaga si izea ubina nu kpɔ umbɔ aka agorumɛn agɛ umɛn iniba izi ikorumɛn nimi kuri kɛi umɛn idɔ. sumɛn ubin kpurkpi umbɔ aka adeyiwa umɛn abɔɔ dɔsumbɔ abɔɔ si idɔsumbɔ uwɔɔ zi itomu ubingha ki irhɛrhɛ ba aza. aden cɛ si. forh highaa dambɔ na abore mɔ nu utebura cɛ na adzurh udimbɔ azimbɔ asi izea rimi ha umbɔ agɛ awu amɛna kabewe umɛn undakuwe ubingha duk ubingo kubee ighaa dai ungo ighuaɔ duk ubinngo kubee ikorunga ungo ikorungo anang urhɔ zezerake yede kpurkpi ungo ki irha ungo uba udzekɔ ru unkpeka ungo iya dze usorii iyorngo igu ibɛn ungo manu utsim atorha ngo ubvui ugha ingbaashe nggu uzarha umbɔ ashiba umbi ra anang akɛrɛ shiba umbi ra anang akɛrɛ ka za adena na anag kɛrɛ shiba umbi ra anang kasei ikwo unera ka saka adeyiwa umɛn umɛn iba izi itsi na anang akɛrɛ unera ka saka adũwũ udũ wã hã Ai ideyiwa umɛn umɛn ki inba itsi ru uteu ukpɛrɛ ga ubin kpurkpi umbɔ aka isaka akore ru uteu ha ga ubiw kpurkpi unga unum ka saka akore. mɔ ai umɛn inyamɛn akoi abin akirake umɛn ki izi izerhe mɔ kirhɛirhɛ nu aaaanang kirakɛ ka wura umbɔ ka atsɛng ru ubvurh num umbɔ aka atsɛng ru ubvurh num umɛn izi inyamɛn unga ni in banga nu ubokmɛn anang ha nakɔ umum igu ibɛn karha rha yede kpurkpi umum ki izi inya abi kirakɛ kawu kashaka unga unum unya shirya abi a unga unum unga tsu kosebina mɔ na ananga siwea unegwar ku ufirha ngge ha umum ingu ibɛn mɔ zi kama gɛ umɛn isi ipfuri inba soi ama ivanga kiba iwe umen ipfuri inbamɛn usoi ubina nukpɔ umum ki izi izi izarha yede umbɔ ka yei anegwar mɔ akoi aveu mɔ ungo uba umɔrkɔ iza rha umbɔ ba atsungo nu ukpoka ngoni ijarango ungo si ihɛngngo dem ivanga abikasei umɛn ki izi ngguna umbɔ imangumbɔ umbɔ abanga alalitambɔ baa bin umbɔ kariya atsu kazimbɔ baa bin ungo ku ikore ungo whwɛng ungamɔ akoi igu ibɛn mɔ ananga anang kirakɛ umbɔ ko ungamɔ ba azi mɔ unga ikpoa idɔng amɛn aikpoa idɔngamɛn ama akoi ivɛu akoi itsusa abin Nu jurufumɛn ajurufu ha umɛn ki izi nggu nake. ko ungo utsim atorha utsu. ajurufu mɔ umbɔ ba itsu mbɔ ubin ku uwura ajuru fungo ko ungo ukpɔm ijara umbɔ ba atsu mbɔ ubin ku wuru ijara ngo ubina ku dama nggu anang ha ama akoi idɔngamɛn akoi igu ibɛn akoi umbɔ akaa agor agek anang ha unum ka shirya anang ka agu ibɛn anang ka dɔngamɛn awurimi ha si igbɛrmbɔ angwi ungo uzi mɔ ungo iguɔ idɔngamɛn ungo iguɔ yende kpurkpi ma arherhu num ka tsi na amɛnango ungo igu amɛnango kighɛghɛng ba igbadzirh ba igɔr ugɛ ugu arherha kɛ umbɔ agɔr agɛ uwɛrɛ unga akpe uwɛrɛ unga akoru itiyɛrɛ ba umɛn si igu mɛn. arherha akpe mɔ har umɛn tong inbmɛn usoi si igumɛn agɛ abɛrɛ agba ru umoto si igumɛn umbo gɛ abɛrɛ agbariikar ikaryiryɛ umbɔ kani ifu unmɛn si inya aki ha si inyamɛn igbanri ikar yiryɛ ki ci ko ikar ki gong umɛn si inyamɛn ko bin har unum kpurkpi umɛn ki imea ni bvui ipfuri inbamɛn ni iya umum igu ibɛn abi ha yede umbɔ agɛ abi kirakɛ unga unum ka rega angwɛɛ anang ha anang kirakɛ ko unga mɔ ba zinga mo unga igungaibɛn Har umɛn itɔng izi mɛn ra anang kirakɛ umbɔ agɛ umar ungwɛngo uwu ingbaashia umbɔ ai ifɛrhe nu olokoci moses <hesitation> ungwɛ ingbaashe umbɔ aka isaka afɛrhe umɛn izi mɛn har na anang ha umɛn ba ki itsi mɔ ugo uzarha uzarha kutata kpuru ugu uyende kpurkpi atakalmi kani abada kani izar ha mɔ kpɔ kpɔ ama ungo si iguɔ umurya kpurkpi. awakaci ha. umbɔ aka afɛyi nu uda ha awɛ ingbaashe umbo aka afɛr ungo uzarha manu ugu arherha umbɔ kani irherhe ko ungamɔ nggu iri arherhanga ko ungamɔ nggu iri arherhanga ko ungamɔ bggu iri. arherhanga harungo uzarha utɔng uzi uvar idzeka anang kase umɛn ki ivar indze yahudawa umbɔ ka zi za agu hake umbo avar adze na awee ha umbɔ ka tsu ba uvardze ungo kpuru umbɔ nya aka agba ni iyaka ni ciu akpe mɔ na anang ha domin ubin kpurkpi kutsu umbɔ aza agumbɔ ira awakaci birabɛ umbɔ aka afɛyiwe umbɔ unga atsu umbɔ aciu akpe si igumbɔ ibɛn ubin kpurkpi iki ihwɛmg ngarkpɔ